मकड़ी अपना जाल बनाने क लिए अपनी पीठ की रेशम ग्रंथियों ते तरल रेशम निकालत ह। येह रेशम प्रोटीन ते बना होत ह। येह दिखने म रेशम जैसो होत ह। मकड़ी के जाल बनाने के लिए ए प्रकार का इस्तमाल करात ह। इसे मकड़ी पीठ पर इसेपत नामक रेशम कताई आंग होत ह। हर्षपीठ के एक रेशमी धागा निकरत ह। मकड़ी अपने परों से रेशम धागा खीचत ह फिर मकड़ी अपना जाल बनाने क लिए सबते पहले चिपचिपा रेशम धागा लटकावत ह और इसे पुल धागा खा जात ह। हवा के झोंके ते रेशम धागा दूसरी चोर लटक जात ह। मकड़ी पुल धागे को पार करके दुसरा धागा बना लेत ह। अंत में मकड़ी बाहर से अंदर की और स्पाइरल जाल बना लेत ह। जैसे वो कैप्चर बर्ग खा जात ह।